Kujtdo që i jepet mundsia osht shumë mirë me mujt me u shkput edhe mu largu prej <hesitation> teknologjisë edhe botës digjitale. Edhe me mujt pak me dal me marr ajër t’pastër në natyrë t’qetë me komuniku, me njerz n’mnyrë fizike, me taku me dal me pi ni kafe. Për shkak se <hesitation> kjo bota digjitale osht tu na e marrë krejt jetën edhe na kan hup aspektet njerëzore.